Për piazì madamin, ch'a së seta si al me post, mi ën ai pa da bëzogn dë ste setà, mi stagu gia setà tüt ël di ën üfisi, anche se stagu des minüte ën pe a m'fa pa mal, anzi parei almenu cunsümu ën po d'gras che l'ai si e chila a sta pi trancuila e a pöl arivé a ca pi ripuzà e pi cuntenta, ch'a m'faza ël piazì, ch'a së seta